Alhamdu k gonindo, kerke e imee, imee in kpea ivcer ni eneŋ shecek in shai akpea icer, egbang arii ni binnɛkke ni inshock in ba nyi ma abom e itengashe imee shin shao abom e itengashehano har nik enyee in sho ni oshiɔɔ abom e itengashe imee shin maa abom e itengashe tun ki inwɛɛ kika e imee har incɛnhane ni icer abom, in nahi inɛkihime ba, incenha imee inti iyɔkime amɛɛku ishok itar ni ubinne ni abom abom e itengashe ni ni ocui ni ator tɔɔ imee in sho ni atɔɔr ni ishai abom e itenggashe har nike enyehane nik icer abom e itenggashe har enye, har inda iyɔɔ ituk imeni abayana kocak inte ni ma gani, inyime abom ete shige ma naha abomi ma abom ma shok amaa uyede enyimme sha abom amaa uyede enyimme sha abom abom e itengashe ni ke ejea ajea utɔk inte aŋwɛɛ ashɛ nike gbokpo oceyir nike ejea ko cak inte nike ebom abom e itengashe iyɔ ituk imee ni ayei ni inyime angweyir kocak inte nike ekpea ubin shu ushee, ni aneke agoo ni a ai ubin ete ni akpeini akpei ni ahweŋ nike mahe angwɛ uyede. e imbɔɔ sha ajea jea sha shee nina yee. E iteŋgashe iyɔɔ ituk ime ni jawijim oyahane incen ni ma jea ajea sha she in ke nyik abom e inte ni agbokpe ece kocak ke ejea ajea uyir e inte she gbesha andokyir, iyɔɔ ituk imee ni ayei ni nyimme kocak inte ni ma eŋwee akele e inte ni ma engwee akele e inte nike nwee enɛŋ enyiŋ nike ejea ajea kocak inte ime kin inkaw iram iyɔɔ ituk, iŋo ujɛɛ’ akape eram ashee imee ni sher ni oshɔɔ okaduma maa imee in neke ni im bame ni aei hera akape eram inoo ujɛɛ gaskiya iram ishee ni inte nashɛ ke wur nike kaw ekaw imaa nike ekaw agutamki ni ke kaw ihwi nike kaw ocir binhano sha nyikiwinte imee ki in goo iban ime bin kaw iram ni aei iyɔ itɔk imee in nɛkɛ ni inbame ni aɛi ni ba in kaw iram ime ni ahɛi incɛdhane in goo iban ni irannwe ei iramhanio eti ii antɛɛ etsha ka hɛɛ eti ukula shu doka, ino bik haa ukuliŋo shuno udoka ba, iyɔɔituk iŋo ujɛɛ imee ni nake ukaduna ni in bame ni aɛi in ba in sher ni akape eram here oŋwɛɛ ni imee in dok ubiŋe ye shu iunyikihe imec, tɔ iyɔɔ ituk gbokpe ece nike ekula ni obee nike ekaw iram sha jawinte ubiŋŋe inte she iya ni ele ko biku. Ukaw agui agui ashee bik ushengo ninihwɛɛ shu tuka ni a gotomai ubea inhwɛɛ shu utuka ko igga ukaw agotamai ni ihwɛɛ ishego ni ihwe bik akaw ayui ko ino haa utukino shu dokkiŋo. bik ukaw imaa shugu udokiŋo, bik usheŋo ni imaa shuguudokido, bik usheno ni imaa, ukaw ihwi koo iyo ukaw ocir. esha keke she eba ni aei ke ba akapi ubin obee inyom shu ucitta, tɔɔ incɛn ucitta nyom uceye, tɔɔ iyɔɔ ituk ime ni ayei ni inte agwɛɛ ni inyime sha akɔɔ ke yik andok e inte nike kaw iram kuma ime ni abema ayei ni nyime abom e inte ni ma nyikintee agoshi obin eihwe nike ejea ajea nike gbokpe eceyir nike igai anbdokyir uyede eye sha shui ushe iyɔɔ ituk imee ni aja ayee oye ni nyime ni ma nyipinte ushe udak utuk ni ma agoo oyehane ni ma nyipinte ni ke ekaw iram. kuma inyime anwɛɛ enyi me sha sho ni ohaa ma bik ajɛɛ icerke haa igoyo ma ba yim ni aei, ma ba akaw iram sha yikihe, iŋo, amma bik haa ubaŋo ni aɛimba ukakpi iram ni usheta mihɔnɔkɔ haa guna akpeti ker, haa guna akpei ubin shucek haa agoiba, amma bik ushok babu ukaw iram ni aei asho eiyo she eyikiwiŋo iyɔɔ ituk ime ni ayei ni aba nike gbokpe eceyir nike ekaw iram ni aei, ushii me ude ba ba aner eram. Injo bik uba bu udok enɛŋ ugber koo ino ugber ni ukaw ni haa utukiŋo abin ehwɛ, inyom shomo otaiki iyeeshu ubin ehweɛ ta iŋo bik haa utukiŋo duk shike egoi amma bik uba ni haa ubaŋo ni ushetta haa uguna akpei o ubin dak ushetta dak ayai ejea haa shei ba kocak inte, ushe dak uyikinte nike kaw iram kocak inte ashei ni otekpe iome haa inyime, imee inyii intew ni arzare ni inwee, in shin haa etekpe e ime shin nyi incenhane shei ni eneŋ e imeshin haa inyime ni edee eshe kpete ba imee otew aham e ehaa, bimee inyii otew akadara, inyii otew do ozngo, imee inyii otew do nasarawe, imee inyii otew dee gba imee inyii otew orearɛ ni nwee otew e imee haa njume ba, kuma in bom abom, akwai otekpedo kuma in bom abom, akwai otekpedo shu ujee unyii iyoo ugoo iban, akwaiotekpe eyi shu uyia shini ugoo iban, amma shuunɛnɛ kocak duk eneŋ e ino shu unyii imee shin inyii ingoo iban otew shocak, domin imbɔɔ ka kaw iram sosai somo odee aham ehaahane mbɔɔ ka kaw ubin obehane som ocitta ka kakpi ijii iyɔɔ ituk ucitta ubabu sheniye inceŋhane ni odee eham. Ehaa, oham ehaa haa aguna abanne ba, amma inoe ubano udee eshekpete, inte ashee udemine otekpe e inte oshee, kuma eneŋ eram esho imee in goo iban udemete sosai, in mee in kaw iram udemete elee, in kaw imaa ni kaw agui nigi inkaw urogo. tɔɔ iyɔɔ ituk imee ni ayei in hɛwiyime ma ba ke tara kocak mike kaw iram ni ayipinte, iyɔɔ ituk imee in jɛɛ ime ni ayei ni nyime ni ke ba ni ke be ekaw iram. kuma ni eneŋ ete she ejea, ereare ni cince imeee inyii udena akadarahano imbɔɔ kiga kaw iram, ushi nyom udee do akadarahano, iŋo bak haa udoki ŋo ushii udeme inyii udeha iŋo shu ujee je ugber eneŋ udiha ni udok ni ukaw iram.